Kamei ats tuas toun marara lami likoteien e kaie han tamlam. A tsomi eka me kana. hitots pan hasma teka ien. ats tuats kandere haamatskun tua tar te likoteien ti kuien i plantation i pal hapaala leli tinputz. ba tsomie hakapaia non tarats contract te kui ien me lala mena kane han ats mun uncle eni ron hulala la tiron laweien. tsomie nuka. kuila nena tokui tanen. para poata ron ka ba te ron hakats koru nena e ngil koru tats kebe sikoru tala tats tahol tego maniateien? Tsomie ron keti latu na hagum larena man tawe boneo bete lagin connect la tala nanen tara mats aluala te kui lri non tra mats koukou. na takeino. ka hamanasa tala meia mats tohalio ron katon hinga taleina tsomi. lana. sabiena nonats tua ba te ranga harangata tana. hey. alie ka koru has mene hakats nelu. ne tahol. kaba. ba u range ma matsku talaie. na u tok peles. marara maron ranga haniga bala i turu ranga tara lam hamatsku tarara halia Tsomie ron kato pinpino tuniu ranga. lani tasi. kete nami han. lani latu. muata tua go mala tara marei. kana. panna sik elu talenen. ba tsomi e sagoho homi koru tala telawi a sik. lana. na kanei kotolana. le gona ka hamos buie tasi. kagi kotolane moata katun ego ka gono meiali han eni te likoto menowi lia marken siki teka megilia. tua poata tala bats tuats katun taralam ela has lala. na rangata talenen te opunen. hey. alue sagoho koruiema ha? Nonei te palis hasena nonats ha uncle tar te rangatenen bete hatei talenen. <hesitation> Alie sagoho korune tos ne pi. re baku kamis. tor kamis ne markeni e kato homi korune lia. <hesitation> aragi lei hosiki. heriba. lie ramane lane hosiki Hakabani. lie ka haniga ouku has nei beka ats tuats mama tr tela tala nama. puaah. alue sagoho wami mei? Te sagoho homi koru mi alu. a are lar. rela balu tena lum tu. ta hitaguhu ta niga turu katun te napin na halei rowilu a hitaguhu. ba nonei ats toun marara te rama talana. Takeina me hatei talena nonats mame ni. E nikana oba. do dane. kete tsilane kesa. lapouts ne. gara sirane tarina. tu haniga pos hasne madodo. kam. bus hasne han. Nonei pukune stori. doo dane ara puku has nerias marasin kapame tos. pi. Ha?E nigana. le haloson tuam. aunty palis talenen. alu haloson tuam. lie lag baa tena kopis pouts guma. do nigana Adie hadoson tua neni. do dane. da pousme hada me dias dueba dia wa! Nats tabi talats. bubu tar hamatsku. elana tara tuana. Ats tsomie panye hapala. me labanenamats han tamtam i hapala has me lapots wanana nonei han. Katun hahaloso talara lea- karola. Lera karola ba tsomi tena na suata hasene na mats ka bete latalana. Puata te pitasil taleria berebana non te hia lala waru motor kar tela tala wereni kei karola bante pitalala lala. e sei hakapa taleyena poloso. bo rangema matsku talanei. teku talanama. i oka! Are tse hakapa porots. e tse hakape porotse lane karora re tseni porotso. Are tse mene porotso. ahh. Are rane na seke haskine katun dasi poutso adia. A puata te ranga talana na tsomi. mua has tats katun ego palis haniga tsomi. bante kutala nama. hapats! Hapats! Hapats. aria hotsane manka tare rame market. A tareba tara motor kar te hengo talan bate ha stop talana. hapastalena motor kar. Ba tsomi te sita talanama. Sita nama. sita nama. me hosa talena man ka tanen. bante hatei tala ranen. di da pouts me market, dame han. tukune. dangata hanigane katun. Si katun datsi potso ara?A hate. dia hate haniga me katun. datsi potso adia. horme potso adia e moni